हाँ गौसए अपन संस्कृतिसे फरक संस्कृति बुझन सम्भव हए पर जामे कुछ चुनौतीयाँ फिर हएँ । पहिलि बात फरक संस्कृतिन्कि अध्ययन करत पेति पूर्वाग्रह और पूर्वधारणान्से मुक्त होन आवश्यक हए । सांस्कृतिक संवेदनशीलता और खुलो मन तमान् परम्परा, मूल्य और आस्थान्के सम्मान करन मद्दत पुगात हए । दुसरी बात यात्रा, अध्ययन और अन्तरक्रियाकि माध्यमसे आदमि फरक संस्कृतिन्कि अनुभव करन सक्हएँ । तमान् संस्कृतिन्को व्याख्या करन समय और बिनकि त्युहार, खानु और सामाजिक व्यवहारमे सहभागी होनबाले गहिरी समझ और सहानुभूति विकास करन सकतहएँ । पर पूर्ण रुपमे कोइ संस्कृति बुझन चुनौतिपूर्ण हुइ सकत हए । काहेकी हर संस्कृति अपनिए जटिलता और इतिहासमे आधारित होत हए । तभि फरक संस्कृतिन्को ज्ञान और अनुभवसे सहिष्णुता और संवादके प्रवद्र्धन करन मद्दत मिलत हए और जा सबएके एक दुसरेसँगकि समझ और सम्मानमे सुधार लात हए ।